Pallto, mantila, pijama, rroba intime, brez, shall e doreza. Ktò artikuj mund të ndryshojndë ndë varësi të sezonit e stilit personal të atij që i vesh.